Xatión dikinó dadanrano indinó <noise> iho no dikinó he na nunda ikidinó, nguana kó va'a nguaxa kú ko nrodo ikidinó, nu kanguá no dikinó nana ko nguili dikinró xa'a ni tión no nguenó kió na tión noté ña dii kanda nguili nguenó nondikinó dekingué, kidanió ti'ó niuté kua ku xhu xhendió kuka na xan kuantionó <noise>